Imi tsin fɛ aba runneng, ima tse na abuja. In bɛ na abuja, ikyɛng fin ki man di ide awo, in di zɔng na abuja. Nari ton, nzam-nzam-nzam-nzam e zɔng. Iyere itseng ni kus iyere me, itseng ni kus iyɛrɛ me ki ida tsi di turuk kutak ida kpa ngung. Itsaap ing fin kuman di awo, in di iye zɔng na abuja. Iren naton iren, iren naton iren na ben. ki ren karɔ me ma wɔ, itsin tsengida tsi got karɔ kakak zɛɛt fi da iren ika awo. in fok nta kuwɔp abuja kɛ akyɛ yi. Inɔɔ ze na jos, narɔ fɛ ba di rɛs ares ikaas atɔrɔng na building, inɔɔ zɔng, in yɛrɛ nkyɔrɔk nzam-nzam-nzam-nzam-zam e in yɔng fɛ ba rɛs ina. Nkak nren ina wo, in kuman di ina ngma awo. kin tse in risim ina akyi de yɛ? Akyi da yɛ? Idi nkak ke hywolol, idi nkak kɛ abe, idi nkak kɛ azɛkɔm, idi nkak kɛ abe, idi nkak kɔ azɔkɔm, idi nkak ki imya

Fɛ badi won kin fɛ imya awɛt fok imyang awo. idi nkak kɛ abing ibon ayit, idi nkak kɛ je. I di nkak kɛ adom awɛt ininyet adom awo, ininyet aje me awo. in yɛrɛ nkyɔrɔk zizɛɛt-zizɛɛt-zizɛɛt-zizɛɛt-zizɛɛt, nzam-nzam-nzam, nzam e fin yɛrɛ zɔng na building. In yɔng fi mi kyem in ren, in ren izizek na tumatur mi shɛrɛ shɛ nkyɔrɔk e nkak fɛ ba kaas, awɛt ishɛrap e in ren awo. Nek anɔng in bɛ na bauchi in yɛrɛ nkyɔrɔk nzam-nzam e in yɔng fin ren nkak ngma awo. ka ba ngan ni nkyɔrɔk nkak fɛ ba kaas ina ni mben ba. In fok nta kuwɔpe fin di tse hywɛ awo. Nek anɔng, nwɔp nwɔp ɔng fi imi mi tses ni nang. In fok nkyɔrɔk nzam-nzam e zɔng fin yɛrɛ ina makiyi